Reresturant o belai phaan khai gaan tammjkhai ang waiter no ringwui gaan no tereb khai tamdi hinwui sanai. Tamo hinkhe aboni bagwui ang ani logi ni borok bai kok sai manya wngnai. Waiter no sawui bo gaan ni khorang komiya khe ang resturant malik bai kok salai na. Tei malik no sanai je belai phaan khai gaan tama bagwui chwng salai manya wngwui tongkha hinwui. Amtwui khe sakhai kha khlai o je malik chini majra no bujinai hinwui. Phiaba waiter tei mailk bai raidatwui kok ma sanai.